A lẹ ajẹ nmo pee. Lẹ ọọ gla, gla, gla, a lẹ ọla hẹ kwu ọọ. O kwu yi faa. A gaa kwu ẹnu u, a lọọ tuba, a lọọ tuba, a lọọ tuba. A lọọ bla liya, a kwu ihi i ta ipuu, a lẹ ajẹ kpo kla anu liya. A ma ọọ ta. Ohi ọya ẹta, a ga, o kwu je ẹmiyẹ wa ẹchẹ liya. O kwu je ẹmiyẹ wa ẹchẹ liya, a lẹ ọgọ bu, a kwu ọchi u kwu ọọ. A kwu ọda noo tẹchẹ wa ẹchẹ liya a, a kwu ọọ kpo tọ, kpo tọ kpo tọ gicho. Ng ge je ihi la noo. Ng lẹ ihi fu ba inu, eko duu num lẹ ọchẹ duu ma nẹ ẹmiyẹ ge nmo ọọ, ng lọọ higwu, ng kwu ee u ng kwuu lọọ koo le. Ami abọm, ng ke i kpo tu ẹhi ge wu. Ng lọọ wu liya, ng kwu ogo u, ng lọọ kla ng kwu t ipu nu ng kwu hayi ajẹ, ng lọọ kla ng kwu ta ipu nu, ng kwu hayi ajẹ. Ng kwu ogo ọha u, ng lọọ kla ng kwu ta ipu nu ng kwu ọwu i gwu ọ, ng kwu ọọ i hayi ajẹ. Ọchẹ duu nẹ ẹmiyẹ nmo ọọ, noo wa i yẹ, ng hi ọọ igwu ka, a kwu ẹẹnya u, bi nyọ kaa le. Ọchẹ ọha gaa yẹ, ng ka a ga, wa i kwu ẹẹnya u, bi nyọ kaa le.